Yë ku'utpyë, ko'o yë yë ku'utpyë este kayanyëch jue adyum jëyëp naxey, jadut's t'saxëy, jadunt's este licuadora jotyë mey, jadunt's este ni'iy nyaj kuwa'atyë, jadunt's cilandro batakyë mëch kan padakyë jadundyët's este kanëy, jadunchë ka'ak nyaj wi'inpodëy jadunch kanyë.